Agny agn'Indy moa zany gn'hitantena ame filma ao gn'azo hizakagna azy, satria magnano akoa nozakaiko igny ke mbola sy tamign'agny a, i Indy zany, agnatigne tragno raiky zakabe ao da ao aby indreo mianakavy, magnarakin'izay, indreo da mbola tena magnaraky fomban-daza, io zany i fomban-drazandreo zany ny ohatry, hanesika hoe ame manambady zao, e zanandreo zany sy afaky misafidy fa gn'omendreo avao no vadiandreo.